ùnám mmànsísí ínám ùtòm ákònòtò ked ádó ésíéd, ábósí, éwá né ékpò, ntèn sé éjiéd ásénám ákónòjó, íní ádó ányé w’ígwó ńeídíá mkpó k’íkód ádíóñe áwó ké ágwò íbáhá síwí úímé émó Éwá anó ránó ójém mkpó sé átá, ákpó mkpó k’ikód, ádíóáá áfíd kíkód ídáhá ádé ágwó ífánáké ányé, Bósí, ányé ákábá ájém ékpù sé ámún átá ákónójó, ùgwémé ányíw̄í kárá ísém ékpù ákònàjò ítá, ábén ékpóe átá. <hesitation> Ékpù ádé ùnám íwén ásùkù ádíá mkpó ákónójò, mkpó sé áfó ánám, mkpó ñdídíd k’ùfók ákémíbén ádíá. ákwóbó ásín ínaá nákáním mkpó ñté èbù, áyálíbén átá, íják, ánábén átá disturb ákònòjò.